ཨི་ཇིབཊ ན་འཇུ་དེ་ཧེཁེན མེ་དེ་ཆུ་གི་ཁ་དེམཀ ཐ་སམ་ཁ་དེམཀ། ལོ་ཁེ་པོ་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་དུ་སེ་ན་འོ་ཁེ་མེ་ཆུ་གི་པིཛ་ཀོ་བཏ་ཆིམས་ ཨོ་དེམ་སམ་ལོ་ཁེ་པོ་ཆི་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་ང་གི་ཧ་ཀོ་ཆུ་ཆེ། དེ་ཆི་ཁོ་ད་མེན་བ་ཁོ་གི ཡ་ས་མན་ན་ཤྙ་ཐོ་ཆིམས ཨོ་དེམ་ཐམ་ཆེ་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་ན་གི་གི་ཐོང་ཆུ་ཆེ།